Ia, sonara io zen̈y fampiasain-drô irô <hesitation> matetiky mandeha an̈atin'ny rano zen̈y. Ahafahan̈a ampiasain̈y zen̈y izy in̈y mba hahafahan̈a mahay karakôry zen̈y <hesitation> fitandren̈y feo an̈atin'ny rano ao. Karà zen̈y. Ahafahan̈a mitandren̈y ondy ny <hesitation> feo anatin'ny rano. Ze zen̈y ten̈a moramora.